Kua jaenungavi, mopetɨ tembiporu, ipuere vaera yambo piriri yau vaera pan, ani opaete mbae ñanekɨrei yave yambo piriri, jae kua aparato kuapeguara ou, yambo piriri vaera yau mbse vaera